La furtuna aiuta, però pi aviri successu nta ogni cosa servi supratuttu essiri tinaci, nun s’arrenniri mai quannu capita qualchi cosa di tintu o siddu si sbagghia. Certu certi voti capitanu cosi ca unu nun s’aspetta, chi ponnu essiri boni o tinti e allura unu dici ca la furtuna l’aiutò oppuru chi l’abbannunò. Ma comu dissi, siddu unu havi cunvinzioni e si sbrazza, di sicuru arrinèsci a fari successu e aviri chiddu chi voli.